Anche si la diferensa a s'nota a s'nota tantissim përché l'azu l'azu al a 'na certa fizionomìa, ël caval al e pi, cum a s'dis, al e pi <hesitation> a fa sempre le stese coze, al e ripetitìu, ecco tüt li, l'azu magara al e ën po pi, al e ën po pi persunal, ecu, dizuma parei